कागपेंच में एक घुंघराले स्क्र्यू और एक लीवर होत हैगो। इकी बोतल में कॉर्क को घुसाये जात हैगो। जब आप या मैं कागपेंच को घुमात हेन्गे तो स्क्र्यू धीरे धीरे कॉर्क के भीतर घुस जात हैगो। और उसे ढीला कर देत हैगो। स्क्र्यू के बाद लगे लीवर को इस्तेमाल करके तुम कॉर्क को खींच सकत हैगो। लीवर को प्रयोग बल बदान के लाने भी करौ जात हैगो। जिसे की कॉर्क आसानी से बाहर आ जात हैगो। और शराब की बोतल भी खुल जात हेगी। एके प्रयोग से कागपेंच के प्रयोग से हाम शराब की बोतल बहुत जल्दी और बहुत ही कम ताकत के साथ आसानी से खोल लेत हेन्गे। तो ई प्रकार से यो हमाओ टाइम भी बचत है। और हमाई क्षमता का भी बचत है। और हाम कम क्षमता का प्रयोग करके आपनी बोतल खोल लेत हेन्गे।